Ɓoccooɗe fuu :ɓoccooɗe pooli, ɓoccooɗe cofe, jawle, <hesitation> ɓoccooɗe mawɗe seeɗa e pamare ana woodi. Kulerŋaaji ɗii du yo ɗiɗi tan: boɗeeje e daneeje. Ɗun anndumi.